Daba jipengwins ni daba jon jyot kautal hoore masin. Irofada kwe magi bepe on ni bananta daba reji. Ilumba bingel hachaka. Saaroman setara. Suda bingel man. Hisna bingel man peyol. Non non maudo hisna pama ro peyol. Bema utu gobe leji. Kobo were mo ba akom bimaji. Non non diwarata.